ɗa tlanu wai ii wənduwa na ta kwano kwan ii kunu wənduwa ga sedai ɗa gu tlanu bai dəviɗ naa afa kwaano kwan. Yuwan guuma ayawo fuɗu bufu dammən gara su gu ngum gaaɗ nda rage ta baazhi kenan gaaɗa naa bai na ci Patiskəm nayi na ci talata Dogo Abare kenan. To ii kunu aasək janduk təku dək saati ii yuwan shirin təku naa ta dagwda kaakə dubu gumu kwan ayawo vaɗ waato jandum ngum dlamən gara male ji dəngaaɗa nab naa baikwina. Tərra na ta au kə dubu gumu vaɗ ayamo gatkasa, sutku i kunu tərra gayi dəmin inyu naa ndak to abən gu, iyu naa nda wanu bai ndak ta dambasu kaakasku dlamu naa akshi amman nda yi nda maake gu tən naabai. So iyu da ɗaga gusku kaasun ngum iyu gu ngum iyu nga wambai. Asək gu da ɗa gara sai na wakilei nən dayi da masayo biwu dani da tle ni da biwu gu nən to deu da be mi waarra aci dlame gu nən se na təfin go ii- ii dameta amman yaaye naa dlama tən da kaakasku deu naa lakwtu gara ne. waaci ai nda ruyau nda dabgi vəg, au da manyi kaa bufu guma shirin, guuma ayawo gatka sa. Man <noise> mantu ci aa ni da ramu maa waane iyu bikta go damən gara nancu ka bara ni ba rrap yaaye. "Ah wane kancu gwa dlabarr nawan, nda ji ci?" Ah, gwadlabarr gaupi dlam da, ah kaa bara gwadlabarr shirin sulku nda raakəne ja dlama gara. Ja ya ja karmi dlamdlam ja dlami ruwai ja bi au, to gususku ja dlamu zəgəm gu nən, se kwa iki gagənaawa kwa tlatli naa ami au gu, amman au gu aa ya da dlami kun ayaawa bai. To gusku dlamdlam gu da ɗa garan ngum, atu naa awayu bai ci naa be waarra ka babaci bufu bo manda kə nasaro bi nən wana wam bai. ka ba shau tladin naa garu cun ka ji di kam gu nən, kaa bi ka ci abən. kam gusku kaasau ruwai katan gara ii amin nda vaaya, wate ja naa vaayau bai to dlamu naa ndak tau, ja tau naa akshi nana. sai dai muula da ji dəvu, din nda maakau dək aa ri, gəri be waarra mpe ci tawanke se ka dlami hakuri naa atu. Gusku na ɗəbdu arrduwa, uju mo maa naa ye masa au, gafo maayim dani da mi ama ga ma aaye taimako, aya da ii wənduwa da dagəmi na amau gusku sati shirin se dai nda saatau. To sutku dək zanee masa au naa bai cimən gara kai ika arrduwau da ɗa gara, de naabai, to se nda maaki da ri muula be waarra aci dəmo ika nən da ji wam atu. To naa kaasənu, na godotən ga ii Mahalicci ga, domin naa babu mpo wana təku se dai aci. To na dlamu naa godiya iɗa wana gəri.